أهلا وسهلا بيك، شوف الكهربا هاذي هي الإختيار المثالي ليك مظهرها أنيق قويه في طريق مجهزه بأحدث تقنيات، عندنا ضمان خمس سنين و خدمه ما بعد البيع ممتازه، إذا حاب تشوف الكهربا عن قرب نحب نعرضلك تجربة قياده باش تحس بكل المزايا، أيا قولي شنوا رايك.